Iyaa ame konima yeedula omulongo tadiya ngeno oo ondahala ndihangike ndalonga lela oshimati oshinima shili nokuli momangela yange nghee handeende ohanditi ame ina ndihala ndikale omukulupe womuushimba ndee ondahala ndilonge oshimati haikakulupila ndili kowambo ndili kofalama yange haitale oukombo nouxuxwa vange tautondoka ndalonga oshimati iyaa ndina eexuxwa dange nande ondakulupa handeendele konondje otakutiwa ngoo tate okwali moushimba okwalongele iyaa ndalonga ndalanda eengobe dange noikombo yange neexuxwa dange iyaa eumbo lange olatungwa nawa iyaa ondahala lela okulonga oshimalti nokuli ame ondahala konima yeedula nhano moushimba ondadjamo nale omu ndikalongele eumbo lange kowambo kwii ndee nokuli ngenge otashishiiva nomukunda ohapeya ngoo ndikeupewe shaashi ondalonga neenghono dange oo aaye konima yeedula omulongo tadiya ondahala ndikale ndelimonikila kutya aaye moushimba omwali ngoo muna omunhu iyaa hailongo moushimba handi fiyemo onele younona vange nokowambo haifiyeko onele yange ndeilonga nawa Younona vange iyaa opo ashike tashikala oshinima shiwa ngenge ndalonga ngaho iyoo konima yeedula omulongo ondahala ngoo ndikale ndina otuwa yange yo baki ndili ngoo na meme wange nande ohatu kakwata opendjela ondili ngoo nanekulu lange eli ponho yange ita tukaenda vali mokatemba koondongi otuna ngoo obaki yetu yetu twalonga twadja nayo moushiimba amu iyaa hatweende ngoo nanekulu twayuka kopendjela aaye osho ashike ndahala okutya ngaho